Raha mandeha agnatine bisy ah da misy ohatry hoe misy ray amn-dreny io misanga iaho nefa midoboky da mizaka ame ray aman-dreny iny ah hoe ray aman-dreny isia plasinao fa iaho mahadigny misanga fa iaho mbola tagnora.